Yëbëch ëch dun t'sëkëbyë neyb yë wajën, yë waj tyam yë naje'e kyëwi'indëyë tyam yë naje'e mya kumayn eyam yë naje'e myabëboy yë ëch jadun t'sëkëbyë mëd yë mëjk xa'ajpë t'sandyë, tyam yë t'sandyë ne je'e chyuch yë ëch dun t'sëkëbyë mëdë yë katyë tyam yë katyë tyëpyë yëch ëch dun t'sëkëbyë.